Zéro, roy, efatry, enina, valo, folo, roa ambe folo, efatry ambe folo, enina ambe folo, valo ambe folo, roapolo, roa ambe roapolo, efatry ambe roapolo, enina ambe roapolo, valo ambe roapolo, telopolo, roa ambe telopolo, efatry ambe telopolo, enina ambe telopolo, valo ambe telopolo, efapolo.